Ɗii istuwarŋaaji eɗi naawi alahaali ka. <hesitation> so yinnaaru hulii niwre nde kaa ndu yaltina hoore mayru ley foyre; jamaa yiindu tan wii ƴee! ɗum nee a yinnaaru? <laughs>